Jangirde mi ɓuri yiɗugo wakkati mido makaranta kannjum woni Miɗo yiɗi cuɓoraaɗi mbadi kala ɗe geɗe ɗiɗi, ko yowitorde ɓe e tawru ngeewre. Ɓe aɗa njogii mi saɗaaki kaɓe ɗum njogii, ko njogii so miɗo waɗi neɗɗaare moƴƴere e nyallude njamaaji.